Pamara nege, ngom mansia tidore waje ge ma ronga pamara, jadi ngom mo ene ma guna ge ngone fo so ciru gum, fo ciru hutu, ciru kumis, ciru jenggot. a gatege